السلام وعلیکم جی، کیا حال ہے جی؟ میں صرف ٹھیک ہی باجی خیر جی۔ آج جی میں تہانوں دسویں کلاس ہوٹل کھولا جی ہے نا؟ ای ہوٹل بیٹھا ہے تاں بالکل بہترین نظام چلنا سا، سارا کجھ صحیح جا رہا تھا۔ اک اُٹھی جی فیملی اُٹھی کمپلین دی سی، سالن نال گڑبڑ ہے جی۔ میں چلو صحیح ہو تیری ماں دے دیتی۔ مڑی میں چلوں گا تاں میں گالا ہے نا؟ ویٹر گالا جی، سروسیتا وچ اک بار نکلے، اِتنی وڈی گل نی۔ لیکن پتہ ہے گاہ دے بندے اچھی گالیاں دا نہیں ہے۔ گاہ دی رائٹ، گاہ دی رائٹ ہو۔ کوئی مطلب نہیں کہ توں غلطی تے غلطی ہووے سہی، آپ صحیح کہہ رہے او۔ <hesitation> صحیح لگے۔ گلی دفہ ہو جی، وڈا مسئلہ بݨی جی۔ اُٹھی توں شور میرا تاں اک فالتو چھوڑ۔ شور وچ تے ماحول خراب ہے۔ توں خالی تھک-تھکا بل نہیں چارج تھا۔ میرا چَل خیر تو کر تاں اُٹھی گیا۔ بل دی غلطی نہیں، بزم وچ بُلایا ملی کے یار کیا مسئلہ ہانہا ہے را۔ اِس طرح دیکھی جی کھڑا تھا، جیتتے جی تے ہن اے وچ کمپلین تھی سُکھی۔ میں یار سُکھی کمپلین نہیں تھی۔ غلطی تیری ہے جانا چُھٹ۔ سادھ نے سیدھے طریقے نال غلطی ہے تاں بگاݪاں تے پڑے۔ <hesitation> ہیں پیار نہ سمجھائیں یار۔ دیکھ بچے کل تو جا کماؤا ہو، جا کماؤا لوگ۔ اِتنا نہیں ہے تاں اپنے گھراں بنے چلدے چلو۔ طریقے سمجھ آئے لگے دیکھ تیری کل توں کسے وڈے لاگو تھے۔ اُتے پتہ چھوٹیاں چھوٹیاں دے یار، توں ہی بال نکل، بال دی نکلی۔ ہاں جن کیپن استعمال تو سائز نا استعمال لگا تو بال پھر تو ڈے کھانے نکلے گی۔ ہے نا جی میں دیکھی کرے۔ آج جی بس اتنی میں ٹھیک ہے۔ غلطی ہوئی، اَنی غلطی سون کون سی نہیں ہے۔ تو مار دے تو بس گل ختم، کیونکہ دیکھ۔ کل میں نے تو اِتّے کل کام کل تو بڑی جگہ ہے۔ دس ہزاری نوکری لگائی۔ کل تو اللہ تیرے پچاس ہزاری نوکری ہے نا۔ میں نے تیرے کو پکارا تو پنجابی والی نوکری ہے نا۔ خوشی کی بات ہے نا؟ میری خوشی کی زیادہ دیکھ، میں کوئی نکاح نکاح سے کیا، سات نوکری لے جائیے۔ میں پنجاب آنی نوکری لگا۔ تو اِس بار جانا چاہتے ہیں۔ یہ جب دیکھو کھڑو سارا سرواراؤ، بالکل طریقے نا کھڑو۔ میں اِن چھینن سے کیا، میں کچھ بالکل پورن ہوں۔ میں ساری دُنیا سے دو سٹاپ کرنا بولانا ہے یار۔ تو صحیح کام کیا تھا تو سوچو کم سنانا ہے کہ تو ایک کام صحیح کیا تھا۔ تیس کھائی کھائی دے تو میں تو شکر بڑو۔ اِتنا کوئی نہیں ہے۔ پیار نہ سمجھنا کہ یار اِس طرح ہم نہیں۔ اِس طرح ہرو طریقے نا کرو۔ چیک کرو۔ بالکل بالکل سیٹ اَپ پورا بالکل۔ یا نا صحیح کھڑی صفائی کنڈی صف کری۔ صحیح کرو۔ اُسے بڑا سمجھایا جی۔ اور اُسی کو گلے موٹی دیے، تھوڑی دیر بیٹھے رہے۔ پریشان ہونے تک ہلکا پھلکا چھنا تو پونہ جھیل کے سرا پر تنے چڑھنے۔ پڑنے والا میں نا سرا پر چادر کر، سرا پر کھڑی مُوتر۔ ہے۔ تے اِس طرح سمجھایا جاے میرے بچے دی غلطی ہے اُسنوں پھر بالکل شاید اوہ وی مادری وچ مادر نکلنی ہے۔ اِدھر تیرے مُستقبل دا سمجھا رہے ہن۔ کل تُو کتھے تے کم آؤ۔ تے ایہ جو کم ہو جاندا ہے دس تاریخ کوں گھن۔ میں تاں اپنا دوست اک گراݨیں بندے کوں لگائی تاں لگا رو۔ ورنہ میں تاں خیر وچ کم گھنݨ دی تاں اُس وچ۔ مگر تُو کیہہ کہہ رہیا ہے؟ سݨیے، کل ٹھیک ہی فریبی بندے نے بول دتا سی کہ فرق کل توں ہی میرا چلو۔ بچے غلطی توں معاف نہیں چھوڑو صرف انساناں کوں۔ غلطی ہوݨی چاہیدی ہے ناں۔ اصل وچ زیادہ معافیہ وی تاں پر ایگو اکدم بندا نہ تاں شور ہے نہ کہ ماتریکا سمجھایے۔ چھوڑیا تاکہ اُسنوں صاف ہو جاے کہ میری غلطی اِس مُدعے تے کیوں آئی اے۔ تیرے کوں سمجھایا کہ ایہ وڈی ڳال ہے۔ <hesitation> مثلث کوں سمجھاݨا ہے اگر اساں مار کھٹائی تاں اُسنوں ݙیکھݨ تے ٹِٹ پاݨی یا اُس کوں ترقی کیتی نہیں۔ لیکن اُس نے اُنہاں کوں ݙِلا ݙتا تے کیہا کہ میری اِتنی وڈی غلطی تھیوݨ دے باوجود وی بل جو نہ پئے بل اُسنوں نہ ملا۔ تنہائی نہ کٹ جاݨ تاں وڈی ڳال ہے۔ <hesitation>